Kyɛ ba di nɔɔk ikasa fok akyɛ kuri mben fi in shim in tse azatse ɛ in da fɛ in shim tse na urushalima,-karɔ fɛ ba yes ika a jerusalem ni seng ɔng. Nek in shim azɔng e nek ko ki zen kinb-izen fin tse zɔng ni nhywɛ hom bun ni rɔm hom ni-ni nren cewa mben eyɔng fɛ a yeso kin di-di rasak ɔng, in har imi yɔng in bɛ ni mben nang. I se yɛt anet na bɛ ni mben nang har na bɛ na bit a ceto wo. Tɔ, nek anɔng in shim a urushalima nek adi-adi bɛes ni nhywɛ bakat irɔm, adi-adi kɔrɔk nhywɛ sak an-n-niren itsal ishɛshɛk hom. Nek azɔng mbene kuma, mbene kuma in bɛ, in yet in fɛ albarka dot mbene yet mben fɛ ko kikyɛng fɛ net nye de azɔng i-te ice. Mben urushalima yet mben fɛ itsitsing kɛ iz abɛreng se zɔng awo vit. Abung ma, ba anet di abung azɔng ba. Nayak bana, nzong ban yet kudaam ba zɔng ba. Da nɔ narɔ kuyak kawai se kuri kuyak fɛ anet shim iya me da ya ina. Kuma ifɛ shon yet bayet banet fɛ bar en b aba, sh ba bɛ iyɛ ngash kuwɔp ba, ba bɛ iyɛ ngash mben ba. Ba anet urushalima da shim. Ikyeng kak ni ibi sɛ mben wu awo ko anet e na yet abane ada dorok ada-ada-ada ra tsom nek mben wu. Nek anɔng inri shim banet fɛ ba bɛ iyɛ ngash if i mben ba anɔng. in shin ke. In tse zɔng, in da mas kuso-kusot azɔng. Wo! Nek ima tsang kop awo ke-ke nfɛ in da tsin ra kutomong itot mben azɔng ni wɔp ba me. Amma da yake ima riga ina-ayɛ ma riga bɛ, kin bɛ zɔng in da tsin nye kusonong hom kufi iyɛ kan fin n-da sɛ di sonong azɔng in da tsin nye kusonong hom kufi iyɛ kan fin n-da sɛ di sonong azɔg in di sofa net iwɔpe ɔng har ki in bi nku ni nku a zɔng niwɔp e ɔng, nɛ ba di nɛt azɔng. Ama igbat e yet fok in sim tsin mɛɛs, in teng yɛrɛ narɔ fɛfɛ a yeso kin di tse izen fɛ ase azatse. Mima ninsɛ i foos ayit iyɛ a zɔng, <hesitation> naka bik adakunom ban di tisik a ton hom bin di tisik a ton hom bin sɛ in di nye kusonong kutek azatse har bin di won kazatse ayɛt kukyang. In ren a rushalima yet karɔ fɛ mben azatse do inte kuwɔpe ashon ni ifa. Ama nek kubɔk adakanom se ni mben e ɔng vit ikyɛng fɛ ba kyem ba nye mbene ne ikyinkak ni bi sɛ mben wu awo. Ba da carak aze, ba carak aze nɛ ba tɛ ba-ba na ba kpas naba bushung nek kubɔk adakunom se ni mbene. Nek anɔg, karɔ fɛ kubɔk adakumom di se yet karɔ fɛ kamata net <hesitation> shim kusonong azɔg, nɔng anet bin di-bin di sɛ itek adakunom fi ise niwɔpe me azɔng e me. Nek anɔng mi shim mbenene yɔng makiyi. Mben a urshalima yet mbents ko kyɛ anet azatse kɛ ayet a fi koos, awon wu yet, ka, kin fin sɛ adakunom na di tarak iren inbene-in bɛ ni mbene ɔng in tsin di karɔ fɛ ba kin di tekak a yeso. tɔ nek anɔng ki itse zɔng. inyiis na ba net ni mben zizɛɛt, zizɛɛt, zizɛɛt, zizɛɛt fɛ ba nes nek bat se ba yɛrɛ baridi, bari tonong ice ba, badi yɛrɛ narɔ fɛ a yeso kin di se, a kin di kat azɔng izen fɛ akin bɛ. Tɔ nek anɔnge me ɔng fi mben e ba sɛs itsɔm makiyi ne- nek banet fɛ batses iyɛrɛ-narɔ azɔng. Mbene sɛs itsɔm makiyi babane e yet banet fɛ ba yet ba bukbuk ba. Ba yet banet ikap. Ikapba yet kuri fɛ zamani iyɔng fɛ ban ye anfani na tsɔm a nasara ba di kas-nek anɔng ni di. Nayak azɔng na se shɛrɛk kyɛk-ikyɛng fɛ anet shim a da ya, ide ne fɛ ada ya. Inam ba iyet kudaam b aba, ikon ba yet kudaam b aba, ishawa ba yet kudaam b aba. kaakikyɛng kyak iba sɛs ide na bay a ide a zɔng nek mbene fɛe-itek fɛ adakunom di te ni mbene. Nek anɔng, mbene yet mben fɛ ise yɛt ko kyɛ anet nazatse na tsɛ na sɛ izen na tsɛ anet tsɛ tegang azɔng e, ada shim a tɛ bi-a tɛ besu niwɔp wu ngma ba. Nek anɔng fi imi di shim mbene yɔng makiyi har in tas-bafɛ ri hom in fɛ ka, im, in fɛ bɛ itsɔm sɔ ke-kin tsɛt a-kufumung inɔɔk iren anet na tsɛ na sot azɔng kin ki sok yin ngma in tsin sot yit azɔng ni yi, azɔng nimben-urushalima me ni in sot yit bafɛ a zɔng e me. ayɛt anɔng e fi in di shim mben a urushalima susey.